والله هو احسن شي واحد يعيش بعالم ما بيه جريمة مابيه لا قتل مابيه لا سرقة ما بيه لا اغتصاب يعني كوارث طبيعية من رب العالمين شوكت ماتجي الها يعني اكو سبب انه رب العالمين يعني مرات من يصير مطر لان حتى يروح البرد مثل ما يكولون الامراض والهاي من يصير هوى تروح يروح الهذا الذبان والبك والما ادري شنو فاعتقد واحد اذا يعيش واحد بعالم ما بيه جرائم يعني ياريت والله